التحدث مع النفس في الماضي يعطيك فرصة تصلح أخطاء وتتعلم من تجارب سابقة. التحدث مع النفس في المستقبل يخليك تخطط بشكل أفضل وتعرف شنو ينتظرك. أنا أفضل أتحدث مع نفسي في المستقبل، عشان أكون مستعد وأحقق أهدافي بشكل أفضل.